Ny aretimaso a ,le izy mihintsambolo a ,de ny kakana de ny saka ihany koa no mpamidra aretina amin'ny olona aretina azo avy amin'iny kakana iny a. De mahatonga olona toratorana sy-ny-sy lasa misy kakana otran'le saka ihany koa.